Yá'a kuii, yá'a kua, yá'a kuan, yá'a tonnró, yá'a tiitá, yá'a <hesitation> yá'a kuali kuali yuku, yá'a chinanko, oregano mino kastila, mino ke nruchí, lia nró, pasa almendra, tomillo, laurel.